Sugeri dia de la nimmu'urɛ bɔna fu goals puan. Fu wa nyɛ ti nɛra n tari goals bo'ora a miŋa koo nɛra a set goals a vom puan, nyɔkɛ miŋa basɛ ti fu nyɛ fu goals la. Sɛla n sɔi la, dagi fu boti sɛla la, dagi bala nuu ti fu wa nyɛ. Gee ayima boi mɛ a san ka tara sugeri bo'ora a miŋa, a san kɔ'ɔm iŋɛ sɛla buyina ma'a ti la ka ze'ele ti a kɔ'ɔm dikɛ basɛ. But fu wa nyaŋɛ le maam tara sugeri gee le maam lebe ta tum koo ta iŋɛ fu n yeti fu iŋɛ sɛla la and ba'asegɔ za'a waabi fu wan nyaŋɛ achieve fu goals la.